Agbodang kyang n ka̱sa ka, karo mi kapfun in nkpa a̱ni yet wui tsswa nda, wui tsswa nda, konzan ka̱bvwa, konzan kabvwa, a̱ ni hok a̱suswak hwaai ba̱nyet, ba bvo cyang sucet a̱yin ku yet kyang ba, ba cyang sso a̱yin ziyet kyang ba. A si shya konzan ka̱bvwa ba hywaai ba̱nyet, zwang shyi ka̱bvwa ka̱za ni, zwang shyi ka ya ni ni, zwang shyi kaya ni ni. A̱gbodang kyang u ka̱sa ka kum ka̱pfun in nu a̱ni a̱yet tsswa nda, konzan a̱yiu a̱ tsswa nda a shya tssiva nda, a̱ shya myyi rya. Ko a̱n ya kyang ba, ko ba ni na ryi kyang ba, ko a ni shya zwa ba kasa ji ui ba, ma ku̱ a shya tsswa nda, u̱ shya myyi rga to ko a̱jajwu a̱ni, kaba kyang-ya ka-a na n za ni kani na̱ byyi kpu tun u rwan. Ma a̱gbodang kyang u̱ ka̱sak ka, ka kun ka̱pfun in nu a̱ni a̱yet tsswa nda. Than, a̱mba̱ hwa un nu a̱m a̱ yet, wui tyyei ka̱ryong. Ka̱ryong a̱n shyi ba. Ku̱ a ryi a̱yin na ba da̱ nwan to a̱ ryi a̱ ni gbok kyang a nwan. Ku̱ a ryi a̱yin na̱ ba da nwan to a̱ bvwo ka̱bvwa ka, na̱ n cat a̱ na̱ bvuk ni. So a̱gbodang kyang u ka̱sa ka ka kwani ni kapfun ni, n dyi ni nu a̱ni a̱ yet wui tssna nda bu wui kok karyong Kyang a bvii n tssup ni at ba̱yaan n shyi ba, cat ba̱yaan n shyi ba nnyyani ka da ni nka n dyat ni a ni ryi, ku̱ a nat ka̱bvwa banyet hywa n nyyai u ka̱byen kani, au n nyyai ka̱bvwa kani, an shyi ba. A ni ryi yi yya konzan kyana, a ku yet bu kyang yring. Ka̱ofun rot wui cat ba̱yaan a̱ni ryi kizan a̱yin ba shyi bu upfwu na̱ta wa ba ni n hwaai ba̱nyet ni rot konzan a̱yin a̱shyi u cat kyang a yet nna ni. So a̱gbodang kyang u nu a̱ni a̱ yet tsswa nda, tsswa nda n shyi ba, nui kok ka̱ryang n shyi, wui cat bayaan n shyi. Rot ku̱ zi si bu cat ba̱yaan a̱ nkya̱ng a ni shei, nkyang a ni shei an hok hwaai ba̱nyet bani ku u dyi ka̱pfun ba. Zi n hok zarang n na̱bvwa da̱ni chi zi n shyi ni ba. A̱gbodang kyang u brak a̱ bvo n shyi ni nu guni a̱ yet tssup njit a, a̱kpok ba̱njet tssup a shyi bu u nanu, kuma a̱bat ba̱nyet, <hesitation> nkyang a zi tssup ni za kok ka̱nyong ba, dani di ba̱vwoi njit ba ni a tswa nalassi na ni a̱ karom ka̱yaan a si shya kyang a ba shyi u yya na ni bvwon kyang a zi ryal ni bvwon. So raai ba̱nyet n shyi n nabvwa tssup a, zi ya kok ka̱nyong ba. Ku ku da ni ya kyang a kpa na, tssup a ku hywa ni, ba̱nyet a̱bat tssup a na hywa ni, konzan ba̱nyet a ni hok ba hywa ni, tssup njit a̱ hywa di zi kok ka̱njong, u yya ditsatsak u cat ba̱yaan. Ma a̱mi ku n dyi ba. So kyang, ka̱bvung ka, ka̱sa ka ka n shyi kapfun in n thuyenni. Zi in hywa di bu u ka̱byen njit ka ba. Ku a nat u nabyen a̱ta̱sa na a naat si shya, mba ma ba wu ma shyi u ro na, ba ma shyi an zwang ji bu ba̱yaan. A si shya ba hilwaai banjet ka̱zani, a̱ hywaai banyet ka̱zani. Nkyang a shyi u naal n bvwot a u ka̱sa kani nkpa ami so ka̱pving ka zi u shyi kuyenu. Ku zi si bu ni cat, ba̱ya̱an u̱ yya ka̱ryang, a̱yin nu a̱nuyim, konzam a̱yin a̱ yya kyang a yet n nu ni konzan a̱ujin a̱ yya kyang a myom na̱ yya ni, to zi ni shya tsswa nda ba̱gu̱ngang, u ya tot, uya tot ku̱ zi ya tot to zini shya di tsswa nda nda ba̱gu̱ngan so ami ku n dyi.